Ñy fomba fikarakarako ñy loko rano, hanaovako ñy raha mahafinaritsy ñ'olo manaitaitsy ñ'olo: -Mangalaky rano aho noho loko, ataoko añaty rano ao loko'oñe, hataoko aminy ñy tea hiteavako'aze, afak'afangaroko loko reñy hañamboarako sare, ze sary iteavako ñ'azy na ataoko sary olo na ataoko sary ala eo na ataoko say bib'io, lafa zay no mafinaritsy ñ<...>.